भाई जैसा आपने जाना कि एक सप्ताह हम सात दन रेवे अब सात दन मैं मनक नरी तरह की चीज़ा खा सकया, नरीतर एक चीज़ा खा सकया। तो उनकी कोई गनती भी नहीं रहो कि यह चीज़ खा लूँ, यह चीज़ नहीं खा लूँ। पर बाद भाई जैसा मारी करा, तो भई मु। जसा सोमवार की बात करा तो सोमवार पोया खा लू फेर मंगलवार तो बरत रेव। तो मंगलवार के दन कई नी खाव। फेर बुधवार के दन कचौरी खा ल फेर ऊके पचे गुरुवार के दन समोसा भी खा ला लुं। फिर शुक्रवार के दिन मना दाल पापरी खाला फिर शनिवार के दिन पानी पता सब्सराल पर। रविवार के दिन, दिन बहुत बोसर चीजे का सकते हैं पीजा हुआ परगर्व या चाप हुई असाइ नरि चीजा खा सका।